அடுப்பை க்கு முன்கூட்டியே சூடாக்கவும். ஒரு பெரிய விளிம்பு பேக்கிங் தாளில் கோழி வைக்கவும். ஆலிவ் எண்ணெய் மற்றும் சீசன் உப்பு மற்றும் மிளகு கொண்டு துலக்க. மார்பகத்தின் தடிமனான பகுதியில் செருகப்பட்ட உடனடி-வாசிப்பு வெப்பமானி முதல் நிமிடங்கள் வரை வறுக்கவும்.